Si versu dël café zura ün'autra persun-a gli dizu ch'a m'dispias, mandu scüza e gli dizu chë l'ai pa fait aposta, speru chë dë pa agheila brüza e parei, pi che d'autre ëntà mandé scüza